مادتي المفظلة كانت الأحياءأحبها لأني كنت أشوف فيها كيف يعمل الجسم والبيئة وكل التفاصيل الصغيرة اللي تخلي الحياة ممكنة، كانت <hesitation> الأحياء مدهشة بالنسبة لي، كيف أنه كل كائن حي له دور في النظام البيئي وكيف تتفاعل الكائنات مع بعظها، كنت أحب التجارب العملية أكثر.